Jeta ko tembiporu reta, herramienta reta oime destornillador, herramienta de corte, herramienta de golpe, herramienta de sugesion <hesitation> jokogui martllo, alikate medicion, montaje, manueale, llave jare iru reta <hesitation> jeta ko ñoguɨnoi reta